Pos unu delos aconteceris más emportantis ena Estoria de Nigeria es el colonizagi británicu, dentri'l siegru XIX hata la metá del siegru XX. El colonizagi británicu tuvu un golpi grandi ena coltura, la economía i la política de Nigeria, i truxu la criación duna eliti política i económica nueva. La estoria de Nigeria es mu enteressanti, con una tupa de colturas qu'an arrimau ala hormación del país que conocemus ogañu.